<noise> Malaizia anisan'ny <noise> firenena an-dalam- <noise> pandrosoa am faritsy ny Azia igny fa miezaky i hampandroso gn'ainy am alalan'ny mpitondra azy.